Injo' anua' kulkasa penting, kah injo' kulkasa e' samang a'ra ko nginung ere' kacicci' ri' kulkas pa' intu jadi samang a'ra ko nginung kacicci' na alako es batu, ri' battu'pa tu' ri' kulkasa jadi injo' kulkasa nu' nganu mintodo', injo' kulkasa kulle' ki nanro' bo'boangang', are' ko' nandero' e' bajumutang' kulle' todo', are' ko nandro ri' daging-daging nu kulle' todo, are'ko nganre e' apa nandro juku' nu e' tala lapan'ra juku' a ya are'ko nandro'i sisa-sisa kanre-kanreang nu' kulle todo', are'ko nandro'i kandre' nu kunjo' kulle' todo buah-buahang, lohe' buanganna anu'a ya injo', e' <hesitation> apa ri' kulkasa e' kulle to' injo' kulkasa, kulleki to anjari a'bala baju' usaha', kulle'ki jadi pabalu es batu, kulle'ko balu' es-es tontong kulle'ko balu' e' minum-minuman dinging' jadi injo' kulkasa nu' lohe' mento' anunna do, e' samang re' kahajuannu, kah e' kah samang re' injo' kanre-kanreangan la' anu jadi, tinggal di hambangi mami injo' jadi injo' kulkasa nu praktiski injo' kunni-kunni na, dulu kan re' kulkas do, jadi ah' bere'ngase'i apa', na mu'i kalihara' kanre-kanreanga Samang re' mo tanning-tanning mae' beh', bere' kalea' na nu' anu' ya e' kalihara', kemudian e' kulkasa nu' kunni-kunni' na sempo' mi do, kulle to'i pole dicicili, jadi nganu' mento'i, jadi lo'moro muto'i ladi' anu' ladi pake' ladi' helli' e' samang nganu injo' kulkasa mo'todo nu' gammara metto'a untuk angnganu' do, apa isse' arengna, a' nandro kanre-kanreang' samang injo' kupauang ko sammang' a'ra ko nginung airb kacicci' di kulkasa pa intu'.